La mahita saritany iahao zay hitariky ana amin'ny harena ataontsika hoe mety anaty ambanitany angny zay mety ambany ranomasy agny zay mety anaty ala agny zay aa tsy mandeha iaho tsy hamono ny aiako agny iaho.